Senza dubbiu, lu cani è l’armali ca mi rapprisenta megghiu: è fidili, sempri presenti e prontu a stari a latu di tia p'addifènniriti. Lu cani nun abbannuna mai lu so patruni e l'aiuta sempri. E' un cumpagnu sinceru.